Te ku la ba yaa ba si ba ches ndajni ku jngu ches ndajni sigua thean nda bik'uan ntha ts'on la nguixin theni sigua nguixin tani sigua ana <hesitation> tia the cha' na la ta ndarusen tsa cha'nthina la como nch'on axin a riara rune xriara mink'e thi tsio uan si xruan ji rusen cha' ndara'an na este ja'ana thik'uan ntha xruan este <hesitation> continente africa a bueno tatasise theera thise xruan a thi sigu tsu a ti ne a na thi sigu xra la ku thi sigu nche la, yaa ntha xruan ra juta gunchela gunchela na ja thigu uxri ba ra jan mitiye xre ba ko je'e ba ne'e chugua e ba ne'e chugua xri tsinga chugua la ti medio nda batse ba la yaa ndarajin gua la mithi sinda'ra o the rajin ngu nche la ndakjui la nthaa nda the nda juine ko yaa nda kjuigu cha jethun a unchao ji tun tun thejua teken gua thjola texra ngaa ba la e la nthi la thi gua ti sigua ju'ti ju'thi la t'en ba sangaba la kothje' ya ba na thiye' ya ba thixin gua la. Para je'e la jiu jiu jiu ngauchina jiu jiu juanu la xinaru'a la <noise> ta tatjenua une'e kunchee yaa yaa la nunthe ntha'a pero laxin nunthe'e ni nunthe tsju ala tsii gunchee ni yu gunchee ndaxii dikoni thiye la kuxiila kunchendua utsachje untha unthanixra ku kujnthii, kunchiixin ku este ku thi ku chaxeego, ku thie ku thaxee yu, kuxiigu kusatchje thie ndito rajni na nda th'egua la este capulina pero ngiva la uchachje uchachje thiye yaa la uyaa thiye la xrigua a na thiye thi xri'an nthi la thi k'uama la xrigua thiye a la thi k'uan nchee ndugua, thi k'uan utsachje, thi k'uan unthanchaa jan, thi k'uan utse tjugua uthi uthuchjun thi ku'an gu kunche kantjan, thi ku'an kunchee <hesitation> kunche xi. Thi k'uan unche unche chi'ni coralillo are thiye xri uyaa thiye chringaka'o chugua na ja k'e nda tujie'era thatuka'a xru'i la pero xra thinga'o chugua ayaa la aro ixin yee chugua ixin ni su'a la ya a ña'e chugua xinye pero hasta tuye'e kata tuka xruela hasta tungixin unchi are rakjaun nchi xr'ui pero jana listun tjee mastinala yaa la thi jian yaa la thiye la tuyeaa yaa takuya ya solamente nthe bingala yaa baku pero na ya n'en na na la thiye la ntha tsee ya nthatuñee nche unchexin tuñee unchexin tuñee gu kunchee thi kunchee chinii kunchee coralillo yaa la th'en ya je'e thi k'uan la thinga ya la la tu'ñee yaa la thiye xri go yaa thiye xri gu ntha usen, thiye xri gunchi ya, thiye xri untha', thiye xri gu a gu gunthujin, thiye xri gu ku kuntha kjan, thiye xri ko <noise> ko a ko <hesitation> iko ingu la <hesitation> <noise> kuchasan. Gunch'a <noise> yaa la thini guan <noise> guyaa la nuu thixin gua <noise> yaa la thiye xri uxijna' <noise> uxijnala thiye xri ba, thiye neba ñegu ya la, thiye negua je'ya thji ne guya, thi tjina yaa ts'on the ba tejua ba tjo thenga ba, ts'on thiangi ba guyaa la xri ya ba, am thiyea ntha tare ba para ndatsi ba sikjee ba ng'i sine ba la pero thiye xri ba uxijna la, kunch'a la, kuntha la, kuchasan la, yaa la ñegu yaa la thiye xri ba.